<hesitation> Okwozya twine emyenda nigashi ebijwaro bitakaashwana, twine ebye ebireera nigashi ebyamutare re- reero twine n'ebyo ebyaburiijo, itwe nangwa Abakiga obumwe turagira ngu hariho ebijwaro bimwe eby'esande ebindi n’ebyemizizi. Mbwenu eby'esande noobanza waabita mu miizi waabitumbika, byamaramu ekiro kimwe ninga eshaaha, eshaara ziigi eshaaha ziigiireyo ziri nk'eshaaha nka munana kugarura ahiguru, kugira bibaase kworoba omu kubyoza, nooteekamu omo n’esabuni kugira ngu waaba noobyoza byorobe mukwozya oriku orikukunyisa engaro ninga orikukuutiisa engaro. Reero hariho ebyaburiijo ebyotakaabaasa kutumbika mumiizi ninga ng'obiraazemu ahokuba nibirugamu erangi Mbwenu byo oine kubita mu miizi okahika orabogyezamu ery'izooba birarugaho, naabyo nabiteeka omu miizi oteekamu ka omo kakye ninga ka sabundi kakye, okuutiise engaro ora- nk'esati oragikwa oragyoza mu bitoogi, ogyoze mukwahwa, ogyoze mu mikugiro, eyere mbwenu ogyoze kurungi na n'empare mishu nikwokwe konka hariho empare zootakaayoza burizooba nka za geen ninga ezi mpare zigumire wagyoza burizooba neesiibuuka, mbwenu waaba orooza ebijwaro byawe, oine kwegyendeseraza okamanya nk'oku oine kubyoza, kumanya n'ahu oine kubyogyeza, na n'okwoine ku na- na- na n'okwoine kubitumbika, ahaakuba waabitumbika kubi, bimwe nibifa ibira ningashi bisiibuuke.